अगर आपते ओवन मां कुरकुरी भुज्जि बणौंण, त येते मैं आपते बतौंदू। सबसे पलि ओवन ते चार सौ पच्चीस डिग्री फारेनहाइट पर गरम करि द्यवा। एक बड़ि शीट ल्यूण भन्नू। तेमा क्या कन प्याज, सौंफ, शकरकंद, अल्लु, गाजर, लसण ज्वो भी छिन स्वो सब रौख द्यवा। तेमा मसाला लगावा और हल्का सा तेल से अपरा हाथूं से तूंते मिक्स कर द्यवा, मिले द्यवा आपस मां। तेका बाद तेते ओवन मां रौख द्यवा अलग अलग करी ते। मतलब यीं बातो ध्यान रौखण कि भुज्जि कोई भी आपस मां चिपक्यीं ना व्हो। तेते ओवन मां रौख द्यवा। करीब पांच मिनट तक आप ओवन मां रौखा तेते। तेते निकाला तेका बाद, बढ़िया कुरकुरी भुज्जि बणदि।